Nguur bi <noise> dafa war a yokk liggéey si économie development si dëkka bi. Nguur bi dafa war a xool yenn liggéey yoo xam ne comme maa si béykat yi daf leen war a jox machine, comme su joxul gaa yi machine <noise> mu jox gaa yi liggéey yoo xam ne comme dafay yomb ci yomb béy bi. Béykat yaa ngi fii nii, jox gaa yi machine, tool yaa ngi fii nii, oo xale yi, jox gaa yi liggéey, indi liggéey bu gaa yëpp, li- xool liggéey liggéey compagnie bi, ubbi beneen compgnie bi, ubbi comme exemple compagnie, oo xale yi kaay def lu xale yi di liggéey, loolu tam daf dee yokk gouvernement diw bi government dëkk bi, daf dee yokk économie dëkk bi, waaw.